Laha aminakay manokana aloha mitombina io satria misy zao olo tanjony tamin'ny i mbô nikely ho lasa pilôty de nefa izy taty aoriana aty izy na de tsy pilôty izy fa tafiditra anatin'olona mba manamanana ihany izy, tafiditra anatin'olona mba manam-pahaizana ihany izy de efa miadana zany izy na de tsy tratriny aza ny tanjony.